طبعا الرياضة اللي منحبش ما عنديش عليها وجد مش متعلمتها هي بصراحة <hesitation> السباحة رياضة حلوة حلوة ونحت نتعلمها بس ما زال معرفتش ما زال إني نجدر كيف إني نسبح ونغوص، عليها تبي خفة وتبي مرونة أكثر من إنها هكي تبي صلابة، جبل ما الإنسان يكي اخ يروحها ويتوسط فيها يتعلمها، بنفس الوجت رياضة خطيرة شوي.